Sääntsit hüvvi vai lähkeisi sõpro, no kuis võttaq. Mul väega pall'o ei olõq agaq mõnõq iks ummaq, viis kooniq kümme. Olõnõs, kuis võttaq, ku lähkeisi. Ja mitmõh vannusõh, inämbüisi muq vannudsõq, inämb-vähämb muq vannudsõq.